كبرت في حي هادي ببكال والكل يعرف بعضهم والأجواء كانت ديما عائلية وديما نديروا في حاجتنا مع بعضنا والناس كانوا يعاونوا في بعضهم في الأفراح وفي المصايب وأخرى الجو كان مليان محبة والجو كان مليان مفيش كل حاجة بسيطة وعدم و محدش مكلف روحا كلى يخدم وكلى يدير في حاجتها مع بعضها وكان الجو كويس ومتعاون كان جو جميل.